Sɛ yɛka sɛ obi retoto adeɛ a, kwane a nipa no bɛfa so aatoto a adeɛ no ɛnhye die <hesitation> anaaa sɛ mmra a ɔwɔ sɛ bi di so a ɔbɛtumi aatoto n’aduane no ɔbɛyɛ kama a ɔnhye de sɛ, deɛ ɔdikan no, wobɛhwɛ sɛgya no a wode eebɛtoto adeɛ no ano nnyɛ den bebree na wode wo Kanta no aato so na waahohoro na w’aduane he nso na waahohoro ho na afei waatoto. Hwɛ sɛ womfa aduane no ngu Kanta no so na waagya hɔ aakɔ na mmom wobɛtena ho na ɛyɛ kakra a waadane dane no. Ɛyɛ kakra a na waadane dane no. Ɛgya no ɛɛden ma aduane he a na waasoeɛ na wapagya Kanta he na wayi yi gya no so <hesitation> na wama gya no aaba fam ayɛ normal na wode aatoto. Wohwɛ nso na sɛdeɛ aduane he waatoto aduru baabi ne wo hunu sɛ gya no ɔɔkɔ fam <hesitation> ɛwɔ sɛ wotumi de gya he bi ka ho. Ɛno nti sɛ woototo aduane a ɛnsɛsɛ wogya hɔ kɔ. Aduane toto yɛ adeɛ a edi berɛ <hesitation> ɛwɔ sɛ wotena ho na wankasa waadane dane aduane he. Sɛ wode ha to hɔ na wannane dane he a ɛhɔ no bɛhye, nti ɛwɔ sɛ wooyɛ a wotena ho, gye bere tena ho dane he tɔ ha, ɛtoto a na waadane he ato ha. Ɛwɔ sɛ wodane dane noaa kɔsi sɛ waaduane he bɛbene. Nti na yɛkyerɛ sɛ kwane a wobɛfa so aatoto adeɛ kamakama ne sɛ, deɛ ɔdikane woankasa wobɛgyae bere atena ho, na waahwɛ sɛ gya he nnyɛ beberee na waadane dane he.